par naꞌ degilxkabná skaler lëꞌkga nak tib guꞌn tipta xkiꞌn loma dele bata, gunu xkiꞌn diꞌltsa ba nkiꞌn tsëpma, naku tsëpma gik yu ixobma bekwaꞌn or knu nak or nkiꞌn skaler, saꞌnda diꞌltsa giend skaler nika gakda ba tsëpma <noise> y kon gakdu, loxna gunu ga nkiꞌn skaler, gana naku ba këma gon tib lger tib diꞌt ndzeꞌb ota gia nak gakda tsëpma ga nak diꞌt laboen nkiꞌn dzexima skaler, dzekna xka lëꞌma zak tsëp ga ikë gon, dzekna mbi ina ga. Skaler nak tib guꞌn tipta nkiꞌn, bokla lëꞌ minn uyuꞌnnstsiꞌn guꞌn nak yag ndoy xneꞌ minn, yag ndoy nak guꞌn uyuꞌnnstsiꞌn minn gunu nak tib yag naꞌl c̲h̲ixkwaꞌ skaler minn lëd x̱iꞌk nak skaler, dzekna gunu c̲h̲uꞌnnstsiꞌn <noise> minn c̲h̲ak skaler boklar, saꞌnda lo na yula xkaler giꞌb guꞌn wen nak.